<noise> goꞌb xkiꞌn or nëꞌma guꞌnn mbi, xkiꞌn sënma lad gik goꞌb gakda sën x̱inxtoma gunu lo diꞌltse goꞌb sën x̱inxtoma nikl gakda itopgiy gunu basur singa xkiꞌn sënmu lad gik yag goꞌb dzekna lëꞌ diꞌt nak lo goꞌb zak itopgiy basur.